Fomba fampiasan'ny tantely ts- i raha maragnitra amy vodiny igny ndraika: igny a- amin'igny a amakiany avogninà folera na vogninà raha maniry a, de amin'igny koa amoahan'ny tantely le maminy a, de amin'igny koa anikarany olona raha ohatra ka sendra le izy sambosmborign'olona igny.